ciro imwe, ijiri, ithatu, inya, ithano, itantatu, mugwanja, inyanya, kenda, ikumi, ikumi na imwe, ikumi na ijiri kumi na ithatu, ikumi na inya, ikumi na ithano, ikumi na itantantu, ikumi na mugwanja, ikumi na inyanya ikumi na kenda, mirongo iiri, mirongo iiri na imwe, mirongo iiri na iyiri, mirongo iiri na ithatu, mirango iiri na inya, mirango iiri na ithano, mirango iiri na itantu, mirongo iiri na mugwanja, mirango iiri na inyanya, mirango iiri na kenda, mirango ithatu mirango ihatu na imwe, mirango ithatu na injiri, mirango ithatu na ithatu, mirango thatu na inyasi mirangi ithatu na ithano mirongo ithatu na itantantu, mirongo ithatu na mugwanja, mirango ithatu na inyanya mironmgo ithatu na kenda, mirango ina, mirango ina na imwe, mirango ina na ijiri, mirongo ina na ithatu, mirango ina na ina, na inya mirongo ina na ithano, mirongo ina na itantaru, mirango ma na magwanja, mirango ina na inyanya mirango iria na kenda, mirongo itano.

Miringo kenda na ithatu, mirongo kenda naa <hesitation> na inya mirongo kenda na ithano, mirango kenda na itantatu, mirongo kenda na mugwanja, miranmgo kenda na inyanya, mirango kenda na kenda igano.